ලා නිල් වර්ණය කියද්දිම මතක් වෙන්නෙ නම් <hesitation> ඇත්තටම සුන්දර අහසක්. මොකද <hesitation> අපි දන්නව ඉතාමත්ම ලස්සන පාටක් තමයි අහසෙ තියෙන්නෙ. <hesitation> වලාකුළුත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා ඉද්දි <hesitation> අහසේ ගොඩක් විට අපිට පේන්න තියෙන පාට තමයි ලා නිල් කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි <hesitation> ගුවන් යානාවක වගේ යද්දි ඒක අපිට ඉතාම පැහැදිලිව පේනවා <hesitation> හරිම ලස්සන <hesitation> ලා නිල් පාටක් තමයි අහසට තියෙන්නේ කියල. ඉතින් <hesitation> අපිට ගොඩාක් වෙලාවට අපේ හිත නිදහස් කර ගන්න ඕන් නම් <hesitation> අපිට <hesitation> සැහැල්ලුවක් අත් විඳින්න ඕන් නම් <hesitation> මං හිතනවා මේ ලා නිල් පාට අහස දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට <hesitation> අපේ හිතට ලොකු <hesitation> සැනසීමක් දැනෙනවා කියලා. මොකද ඒක <hesitation> ඇස් දෙකට හරිම <hesitation> ප්‍රිය පාටක් නිසා. ඉතින් <hesitation> ලා නිල් පාට වෙනස් වෙන අවස්ථාවලුත් අහසෙ තියනවා <hesitation> වහින්න යද්දි <hesitation> එහෙම නැත්නම් හොඳට ඉර පායලා තියෙද්දී <hesitation> නමුත් <hesitation> අපි <hesitation> බොහෝවිට දකින්නේ <hesitation> අහස ලා නිල් පැහැයෙන් තියෙනවා. ඉතින් ලා නිල් කියන පාට <hesitation> ගැන කියද්දිම මට ඇත්තටම <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම මතක් වුණ දේ තමයි <hesitation> මේ <hesitation> සුන්දර අහස කියන එක.